هو انا بما انو نومي خفيف اي صوت يعملي قلق فالنوم معناها صوت الصغار كي تبكي ولا صوت العرك فالشارع صوت الكلاب زادا القطط كي بتعاركو لا مدابيا اذا كان الأجواء تكون هاذية معناها مافما حد يعارك فالشارع خاطر سينون منقدرش نرڨد جملة